Барои навиштани резюме, аввал маълумоти шахсиро менависем, мисли ном, суроға ва рақами телефон. Баъдан, маълумоти таҳсилот ва ихтисосро нишон медиҳем. Таҷрибаи корӣ ва маҳорати худро бо тартиби хронологӣ зикр мекунем. Забонҳо ва барномаҳои компютерие, ки медонем, илова менамоем. Ҳамеша кӯтоҳ, дақиқ ва расмӣ менависем.